No kraanivesi om iks kõgõ parõmb, selle et <hesitation> mõnõl pool või tuu peris halvastõ maitsõda. A ma arva, et egä päiv plastpudõli ostminõ olõ-i kõgõ targõmb tego.